عشان أسوي طبق سلطة فواكه بسيطة، أحتاج فواكه طازجة مثل التفاح، الموز، والبرتقال والعنب. أجطع الفواكه جطع صغيرة وأحطهم في طبق كبير وأضيف شوية عسل أو عصير ليمون عشان تعطيها نكهة، وممكن أضيف شوي زبادي أو مكسرات وأخليها تتنقع شوي في الثلاجة قبل ما أقدمها، وهكذا تكون سلطة الفواكه جاهزة.